Oli babé ukarari waan ubaaj mé wanja uŋamé nusiil bu fucoho; woomé gakarari sén garingééj. Gakarari gon inja uŋa mé nusiil sinaaŋ bu fucoho, garingééj gon inja uŋamé nak uŋul bacaŋéén bu fucoho. Musilay oli maan ubaaj mé babé mo mamu.